ونې خو مختلفې ونې دي لکه یو هغه ونې دي چي میوه لري لکه مڼه، زردالو، شفتالو، آلوبالو، توت، ګیلاس، بوهي <hesitation> او همدارنګه هغه ونې چې میوه نه لري لکه بلوط، چنار، سپیدار، بید او همداسې نورې.